ann amtan hoo woan lam took biraa fuded anaan yedeen sagalee worit nyatenuuf hyo sagalee hotelia sagalee woraa biraa fudedaa, sagalee worit nyateen ishin garamaa birii hinkabduu. Akk suun nyatee kuftaa garamaa hinkabduu amoo hoteli galia garama ishian olljirtii nyatee hinkuftuu duub anin sagalee worit nyateen fedaa.